Mani, win, yob, taar, naar, nung, nukku, niber, na rub, teer, kwob, kwob chilonbo win, kwob, chilonbo yob, kwob chilonbo taar, kwob chilombo naar, kwob chilombo nung, kwob chilombo nukkun, kwob chilombo niber, kwob chilombo na rub, kwob chilombo teer, kwini yob, kwini yob chilombo win, kwini yob, chilombo yob, kwini yob chilombo taar, kwini yob chilombo naar, kwini yob chilombo nung, kwini yob chilombo nukkun, kwini yob chilombo niber, kwini yob chilombo na rub, kwini yob chilombo teer, kwini taar, kwini taar, chilombo win chilombo yob, kwini taar chilombo naar, kwini taar chilombo nung, kwini taar chilombo nukkun, kwini taar chilombo niber, kwini taar chilombo naarub, kwini taar chilombo teer, kwini naar, kwini naar chilombo win, kwini naar chilombo yob, kwini naar chilombo taar, kwini naar chilombo naar, kwini naar chilombo nung, kwini naar chilombo nukkun, kwini naar chilombo niber, kwini naar chilombo narub, kwini naar chilombo teer, kwini nung, kwini nung chilombo win, kwini nung chilombo yob, kwini nung chilombo taar, kwini nung chilombo naar, kwini nung chilombo nung, kwini nung chilombo nukkun, kwini nung chilombo niber, kwini nung chilombo naarub, kwini nung chilombo teer, kwini nukkun, kwini nukkun chilombo win, kwini nukkun chilombo yob, kwini nukkun. Kun chilambo taar, kwini nukkun chilombo naar, kwini nukkun chilombo nung, kwini nukkun chilombo nukkun, kwini nukkun chilombo niber, kwini nukkun chilombo narub, kwini nukkun chilombo taar, kwini niber, kwini niber chilombo win, kwini niber chilombo yob, kwini niber chilombo taar, kwini niber chilombo naar, kwini niber chilombo nung, kwini niber chilombo nukkun, kwini niber chilombo niber, kwini niber chilombo na rub, kwini niber, chilombo teer, kwini na rub, kwini narub chilombo win, kwini narub chilombo yob, kwini narub chilombo taar, kwini narub chilombo naar, kwini narub chilombo nung, kwini narub chilombo nukkun, kwini narub chilombo niber, kwini narub chilombo narrub kwini narub chilombo teer, kwini teer, kwini teer chilombo win, kwini teer chilombo yob, kwini teer chilombo taar, kwini teer chilombo naar, kwini teer chilombo nung, kwini teer chilombo nukkun, kwini teer chilombo niber, kwini teer chilombo narub, kwini teer chilombo teer, bikate wein.